Buen para que jun así tk'ob'ik bien, bien calidad qal kirtiij, qattiijla' jun jaq che mum chatarra o k'o, k'o comida por ejemplo papa ki' chaq'xik nomas pya' ke tz'inik jun kelik xaq kyoqxaj ya' chpoom ichaaj kir tiij jun, k'o hierba mora, chi' 'o xuuy ik'o k'o bledo, k'olok are' wa' jun para que así qal xtyab0rik jun kertiij jun chaaj, kir tiij jun ri' chjaay porque son tipo q'oos digamos pue, q'oos pero son nutritivos chi jun para que asi keel jun para que qal kyab'rik jun chi' jun esta potente kep k'o ri abuelo tatarabuelo xaq ichaaj ktiij xaq ichaaj ktiij na' chi ri tiempo hce abuelo jan hora te'r mu'l jur libra rti', jan hora jur libra r carne, wacvhi ter mu'l wi', nada xaq vaya we', ajk'ori k'olik pero ya chei' xaq q'oos tiq tiij para que xoq ojk'o calidad sano jun xtqna' potente jun tk'ob'ik ttiij jun ichaaj todo bien para que todo chi' xteloq bien juan calidad xte'loq, qal xtayab'rik cada tiempo, siempre ahí esta a veces medicina kirtiij jun pero tkaal keloq jun, si no a veces chi' tiempo, kó tiempo ajwi' k'o medicina, nada ri alcaceres, nada keri' ttiijla jun, jun k'o ri ri' che tiempo por ejempo kir tiij jun, k'o si k'o rb'anik q'oos para que mismo q'oos kir tij jun para que así k'o che' si simsim como se llama kirtiijla' jun, kirtiij para asi qakyab'rik va jun mismo, mimo keb'an natual rib' jun kerb'a cuarar rib jun asi jun potente k'olik jun kep jun abuelo antes